أتمنى إني أكون مؤلفة مشهورة، <hesitation> لإني كثير أحب الجراية والكتابة ،لكن ما بعرف مثل وما عندي هاي الموهبة أصلا، وما جد فكرت أصلا إني أمثل من جبل، لكن <hesitation> حاولت من مرة إني أكتب حتى قصة قصيرة أو شيء من هذا القبيل، و <hesitation> يعني كانت مغامرة حلوة.